éjo̱ ám̱á áchele, ýáḵ ami ngwo ṉka̱ ueáná- idem̱ ami, ema ēma ēno̱ yien akuk, ámí- mḿeko̱p inemechit, usen ideh áfo̱n áde̱de n̄dién awasi anun ano yien ugwem nkṕo̱n nkáńa nkpo̱ ádede ké íni, anye ano̱ho̱ yien ugweme ade ami mme kop ińeméchit ke ṣe Awńsi̱ ānám, áde̱de. Ano̱ nwan ami, ugwéme̱ ano n̄to āmi, ugweme ako̱p inemechit, n̄dien akpoh oko, iia llad ākpo̱ho̱ áde iḱaḿa idíá nkpo̱ in̄uṉ iiad akpo̱ho̱ áde inam nsio̱-nsio̱ nḱṕo̱ ino̱ ide̱m̱ āji̱d.